Binatang yang paling menjijikan atau orang ambon biasa bilang binatang yang paleng badaki. Kalu par beta, binatang yang paleng badaki itu tikus. Tikus nih tikus yang biasa di dalam got akang barmaeng-barmaeng dijiku rumah, yang orang ambon bilang tikus mondo, tikus mondo tuh akang pung mulu panjang, trus dong bilang akang mata buta. Jadi kalu orang dapa lia tikus mondo tuh kalu dong pukul akang lari tabrak-tabrak dinding, tabrak-tabrak tembok. Makanya otrang ambon bilang itu tikus mata buta, tarus tikus itu akang badaki barang akang pung tampa barmaeng yuh didalam got dipinggir-pinggir ruma jiku ruma yang bapeci-peci disampa-sampa, pangkotor-pangkotor, bobou-bobou, jadi kalu akang dekat saja. Beta su lari, barang beta gali, barang beta lia akang badaki jadi beta kalu akang su dekat-dekat beta su lari suda tuh. Apalagi kalu akang lari tabrak katong pung muka-muka kaki tuh, beta bisa bataria nae-nae kursi. Apalagi kalu akang mati, akang pung uap, akang pung bobou satu ruma bobo busue, busu baru batikang-batikang. Apalagi kalu akang mati ditampa yang tapele yang seng dapa lia dari luar itu katong baku taru cari akang mati dimana, diatap ruma ka, dibalang dapor ka, dikamar mandi pung balakang ka, itu bakuntaru cari suda tuh. Apalagi kalu ada matahari tikang panas padis akang pung bobou nai sampe satu rumah tetangga-tetangga, sosodara dipinggir ruma samua dapa ciom. Tapi kalu biasanya orang tatua dong pake perangkap par tangkap akang. Jadi kalu dong su lia tikus banya balari dipinggir ruma, itu dong su taru perangkap suda tuh. Biasa pake umpang ikang goreng, taru ikang goreng satu ekor, lalu kalu akang su ciom bobou ikang goreng akang tikus tuh dia pigi lari mo ambel ikang goreng dia masu dalam perangkap tuh. Nah kalu seng dong biasa pake lem tikus, itu pake umpang ikang goreng lai. Jadi kalu akang su galojo ikang tuh akang mo maniso pigi ambel ikang tuh lalu dia pung kuku-kuku jari tuh tatempel dilem tuh sudah tuh seng salamat lai, eso pagi lai su ciom uap akang su mati. Lalu orang-orang pi angka akang buang, buang ditampa sampa. Jadi beta paleng jiji atau paleng rasa badaki kalu lia tikus apalagi dia su dekat-dekat ruma karna taku jang sampe dia nae dibarang-barang, diperabotan ka, apalagi sampe sonto makanang itu buang suda. Itu tikus tuh par beta binatang paleng badaki.